Ny kir-raro anankiray dia <hesitation> ahitana ny faladihany, ny vodin-kiraro, ny tampony sy ny <hesitation> tehezany ary mety hisy tadiny koa arakaraky ny karazany